أنا مش خبيره في زراعة الحدائق أما نحب نعتني بالنباتات في الدار عندي شويا نباتات داخليه مثل الزهور الصغيره و الأشجار، و ديما نحاول نعتني بيها، نحب الطبيعه و هي حاجه تعطي جو من الراحه و الجمال و من الوقت لثاني نحب نزرع شويا نباتات في الحديقه إذا كان عندي وقت بطبيعه الحال.